اوکٹوپس دی بدھی بہت اُچی ہُندی ہے۔ یہ اپنے دماغ نوں خود اعضاء نال بڑی آسانی نال سدھار سکدی ہے۔ یہ پرانے تے حالات وچ رہن دے واقعات نوں سمجھے اتے اس دیاں سرگرمیاں نوں لمبے سمیں تک یاد رکھن لئی ساہائتا کردا ہے۔ اپنی شکل نوں بدل کے اوکٹوپس اپنی سکن اتے اپنے رنگ نوں بدل سکدا ہے۔ تا جے وہ اپنے علاقے دے ماحول نال میل جاوے۔ اس دے کول قدرتی مُون رنگاں دے مطابق موراں جیہڑیاں وچ بدلاؤ کر لئی سمرتھا ہے۔ میری کُجھ سمرتھا اوکٹوپس نوں اپنے ماحول نال ملتی جلتی رنگ اتے <hesitation> ٹیگ دی ورتوں کرکے اپنے آپ نوں چھپن دی الگ شکتیاں پراپت ہیں۔ <hesitation> اوکٹوپس دا جسم بہت لچکدار ہوندا ہے۔ جس نال وہ ایک وقت وچ بہت سارے قدم رکھ سکدا ہے۔ یہ وچ خود نوں اچھے پانی دے نال تیرن دی عجیب سمرتھا ہُندی ہے۔